Yo koma angada ko mokhon bé foyi khayi, banan banoun ŋeyi i timin to nguéni, komi wokou nkou nkou bénéli gna timinténi sirin nthiri nthiri ntane, bo angadi ké bé ko sougou ndigui khassé nkha bé guéni yo awkho comme a kha kéfini kun fini ya, yo kenga fé kénké, koutou kou kou nkou i timé ma gobo sirin nthiri nthiri. droit ntimé ntiya koundou koi <hesitation> kha fofou sou ga taŋana gnounkhoumé gna kenta timé nké ŋéyi. ga gouné gna gnounkhoumé gna guéni sou timé nké ŋéyi. Kha <hesitation> kéy a yakhalémaŋa nanti fofou sou ga kenken dou saha angana kéri nondono il fauk a na kané ké koutou bakéye angama kané ké koutou bakéya ta a bona, timé ŋa a timé na bonondina. wala kéŋa ŋa kentou.